Ajan yu ta kain ña ktijan tá ho o on. ka kaston tanti nuan ku, ta yu ta xai cuenta ña hu u un. ta kixati yianti ta kixati chianti ta nreti ka ña chianti ña tatón ña nreti ña nrita ñaivii ka ta nreti ta ni na horeti no inka kiti yó ta nguxa kiti yó ni titu kuan ka ña nion kuanti chinruguan nreti tu nion, ka kananguatanti tanton ña kastón tanti ña va nruare iintika ta kaston tanti ta tanaonreri ta nion yianti kuanti ña chinayuña tinti to ochininri tu ochininri tó nion kaston tanti ta nion xanti tinti aña ñaivii tinti a nruguan xiniti ochininri tu na acho <hesitation> osea kakaston tanti ati nreti nayuna yianti kuanti.